I eventi sportivi son a maggioransa e ti peu scommette in sce quarsiasi cösa: e partie a-o ballon, bocce, tennis, çiclismo, peu ëse interessante se devan zeugâ palanche. Se son legali, son regolæ e amministræ da soçietæ legali. Quelle illegali no se sa offiçialmente chi ghe segge apreuo. Seguo di criminali che guägnan delongo loiatri e quarche òtta te lascian e fregogge.